Los alifantis lo tienin tó mu grandi, tienin una trompa enormi i mesmu las patas, que por essu les cuesta d’andal.